Toetra anagnane boloky na perroquet, izy tena mahavoaveriny zaka ity! Rehefa mizaka raha raiky e tompony da hainy e magnapody an'igny, sady izy io tena biby, hay tezay, hay miar- mahay miara monina, miara, miara mipetraky amin'olo.